<hesitation> ربط الجزمة او الكوتشاي هيكون في اتنين رباط، أو رباط ليه طرفين، نمسك الطرفين وشداهم اكويس وبعدين انروح ربطاهم اف بعض أول ربطة. وبعد ما نربطهم اول ربطة نيجاي الربطة التانية هتكون شديدة وبعدين انوح ربطاه من ع الجنب ع شكل فيونكة او على شكل فلونكة <hesitation> وبعدين انحاول قدر الامكان منخليهوش طويل وانخليه ماسك ف بعضه. ،